Mankaza ny maslenitsa sy ôrtôdôksa krismasy ny a Rosia agny. Ny maslenitsa da tsy ino i io fa fety lehibe amin'ny lohatao hiarahan'ny olo mandihy, mihira sady mihina hany be. Da ny ôrtôdôksa krismasy koa tsy ino fa fankazana ny krismasy misy fivavaha ôrtôdôksa sy sakafo am-pivavaha.